Kula kula ma vur kuri ma vur əi tahakai gata pi magu kurai sallarnye gata pi mandi thai sir sum ngir sumya gir kaka kakarnye yere dara si girada sikar laka girada iya titini girada chim titini laka da iya karaturni grada sakar haka hani ma saka chisu, saka mulde saka kuməi shikenan ko nir kuta gya kakar yar de kal, ma madar hyata ma agir lika hanyi sakani gata kithi tidar uh kaka yikam ya piya kwa ni ah kaka yikam ya piya kwa ni ah kaka yarde ya ga hanyi aah tira kwa tada gri kakarnye ko nir zir sal, ko nir nkwa, gata hapur trama ahar giri agri lika pi yata lumba gi kilta kakanye dar lika pi yauwa saka iya ani dar hyati darku pi vur kuri tara si tara si thawar tinye, gi piyah kaka gipiya ah gi lafiya la, gi pi kalang kaka yada bara su hani, kaka yada ah ah tagrata lai mora ji mama gri ah ah kaka aharnye ada ahah adi aha yeh. Gir ka karnye girka gyalir giri kuma gra gyali masara dai ma duvu ta da diya ah aha kaka yarda bara su ahani ah ah wəi muar kasa, mor ka iya thai lamur aga siya kir ah ah sa adiya ahar yar wəi ah adai lilo halar babarnye kasa ka babarnye lagye kagu ɗilba lamur ah yiza asna ya yada bara su ahani mutu gada bara? Ah ko dankali ti gada yiəai Ahah kandi bwata lamur chir, toh da ɓwati toh sur kakar kibaku ziga ai jangwaliu ga ɓwati jangwali ya mur ɓwati jangwali mur ɗinya mur ɓwati jangwalir nur punjirmur mur ɓwati jangwali ɗinya wəi shikenan girda gyalir giri laka da titimi ya kaka ah dagi halni kasa iya lamur titimiki gata chimi kakan yar san magu chimi tidar gira iya titimi ladar gada vi ini gada kilba in gada lada gada halar ini gada haladar ini titimi sa ahani aniye chima gwaɗye ah kaka chima kar angwaɗye yoh ndasi gra chiman gwaɗei gira chiman gwaiɗei ka kakarnye yere laka da ghirma kadar hanyi, toh mannam tara hanyi kitan ki tira ahar lika panyim tini ndinam nga ta ja majirni adai ata kiti tini kadar ka panyi tini jasiye gadam ah kaka ah, ah kaka chima layarzu tidimi ni ah yadi chima gwalda asna wəi ah chima layar kaka asna kam yardida hanyi wa, yar nimaka kakar na ahani yarda chimi kakaryar kayar chimar angwadur ninam kwa nyar kibaku yar kimarda kwa yar labaku darda fuani darte yu tira kaka ah gi chima gwalda akwa nya madirəi ah yi chima gwaldini akwa nyar kibaku ah kaka gida chima laya akwa yar kanuri wəi, ah ah gyar kiyi chima lagir akwa yar kibaku ma saka tig tra kwa makaranta tindi ka tigri azir mu chima gwaldu kasa ah manda pur kandi kowani nde Kaja chim angwadar ni akwa wulfur nyar ni tidar ha kasa, ah yini yiwəi hani gi zindi ya ah ga hyati akwa pramari aga daga chai akwa pramari aga daga chai kandi wula tinnye yo gi daga chai wa yo chima lar angwaldu ɗa ga chuma wada ga chuma kwa nyar mi? Ginda kwa nyar mi? Gada pur a yindi akwa nyar kibaku yo ginda pur nyar kibaku ya amma ndimam maga nyer kibaku dam azir wane gi bui ndu pathu amma wane ndi kati ndi kati ini yo girni granga nya kibaku ya yo chuma angwalda lamur akwa nyar kibaku a gataha pur yija kakarna halai angwadai aka nyar kibaku, suna tiza kakarnye tara haɓa laginda tata nbuzi chimi angwadar nda aga chimi kandi lag tafa aga hyati gata kuti nya dam kandi chinni angwaldai kilanam ti kakar nam tira chila lagnda kata kurai angwadu dar san, toh nde akwa makaranta datapur ah ini laborta diya ini kultur kibaku ja kakargir iya lagir tuma gwaldu kalkal ka dida pur gi kibaku, ah yitan duwəi gha akwa wulfunye tig fonta su tumu kwa wulfurnya to gija giya angwaɗau komi tumur da iya, mur ya ka murya ka madurmurfa ndi dikuni kadar ngati nyarmurni ani ɗaku murni mur kurti yanga ku kisi ngakuye ki si mura de akwa sir nam wachi wəi amma sunam waci tu kakar garta zindi yar nam ngan ni saka tiyar miəiəi ndim ngan ngar yar darda ha layar yo ini kulini yar niye Tinda yare kurti kili yar yan nga, amma yare ta yah madar ya kwa dir yarwai yarsi yanta madar akwa ni kaka kakaryar san akwani kakar yar radai madar yar adai toh sunanm tin ndi nganga yar tara ha layar, ya kamata kulini yarye kiyar hala madar yar ka kakar yar kadar chili, mapur dar chili dunya ni kulini niyar kur- kuri amma waza nam kinki ni zaman laka ata si tinata yu tidar ka wane na'am gu wulfur warai mu wulfurnye ah diye yitan di wulfur na wawəi yo wa tara suwati wulfurnye? Gijan tara suwati gijan tara suwati wulfurn mai, saka ti tigi kurti yah tidar da koga kwa chandir mi ko ga kwa nyar mi ga tapur wanen da mandi yuti ko vi laka gatan pur danda diye wulfur yar taga ta ɗuwa wulfurn mai dadiya duwa wulfur m wəi gata pur wane ah da diya wulfur yar kakarnada halai saka madinka karna hyati ndada pur nda wulfur yar nda wulfur yar nda wulfur yar, yar wulfu hani, yar diya kitu ndi kiyi puta kra niyar wa ana hani yar niyar kibaku agar hapur gir kibaku wa ah ginam din nga ni gijanta halar wulfurnye kadan ndi yana niyam kigi wulfur mai ngin gyar wazanam gi yanta kwa vir nde, gi tira tuɓani wulfur wane tan di wəi kulini ma kul zir ma kwarnye tiga la sal ma ko zirnye ata like kul kwar ndi ma, da da yu wulfe Waci har waci saka ti kakar yar yar adima, mapur gata la kwarye rei ndir kir sal lika bara kwarnye gata yuwai ah ah wulfur wane mu wulfur ni? Ah ah datapur ahah wane jila ndi wulfurni wei toh kibaku jada ki kwarni kaja lagu wei, jadi gala kwani wei, aa jada pur, kibaku dapur ndi kura ndi walfurni thumar kedo, kyagyau kedo ti kibaku da ha, yo kedo ni mag tandi wei abore da hapuro di si, ndi tandi wulfurni wa zi si yahani to kedo tinda ha kibaku yo tamur ta ili sini mur kiba ku nam kwa akwa maiduguri kap tumar nji kulini mur suwati wultur muri mur ngla wulfur mur ngla madar muye har kaka kakarmur, hah ndi ti hyel tara vi wulturnye hani gadiya dau wulfunwei, wane nda walfur na ahani diya, yin yi nda ahani masu tara chukwar buar kibaku, yi kibaku yi lika kilba wulfurna kayi nglla wufurna kan ngyar nde, ali ah jan da lag sir sum wəi jan da lag gimi wəi ko jijan ngizi tin ma kata pur ani wulfurna kon di su bara tin ka kil tini ma, gatapur yo wane ah yi diya wulfurna hani tar daga baya aga si wulapuni am yatan ngati wulturn wəi, yitan ndi judir ni wəi ah ah chubok chimba ani chibok chimba dinar ni kibaku di tia hivur adiwei ndi sa lar adiwe tamur ta kil kra muri Kamur kil kara mur kamurapa mimawei ah ah mur wulfur nam usuli, ti kakar mur tara ndi, kakarmu da hivir kowa wa, marada ɗuwa wulfur wa mur la wazar muri yi kigyi koyar kibaku madar kibaku nam kwa di ni mur kilkirkil kamur chil yar wulfur mur ni kamur la wazar muri, mumur la wazar muri, ko mur nin nganga mura di wama, masu faru tidar taru dapur wane diya in wulfur wane, wane diya ndir mulmurna ahani tamur ta əuwa mulmul nuni vi nam tara yah tinye kwa vi nam tigi kla kwa pam, miya kla kwa ndi yah tira kwa bolakile yi gha yi kil kwa bolakil ya, yita kla kwa bolakil wəi, yi sikila kwa kauyer damboa, amma ini yisi yah madarna kwa ni yaa ha madarna kulum yini ndi yah tira kwa vi ahani amma ya ka fa makir yita chika fa ntutu ma wəi tundi mboli tiyar tu babarna əuwa ka si yar sun jai kwan da ma, babarna, iyar na san darda iya nyar kibaku yarda labar darda labar, madur labar kibaku ni yarda mayar tida ti nyar marghi yo marghi damboa adi wulfur yar wei amma yi chili sunan tara iya yi chilini yi kla kwa cha dar amma ti hyel tira mbanatira ndi kil tira di la marghi ma yikasu siba numbwarna adiwei yikasu siyawai kibaku gadam ani kibakur ma tara kudu ngizi tira doleni masu tara faru kulin madarna Ko dar luma ko dar lumaye dar kibakuri tanur ta ɗuwa wulfur mur mai mur ni mura di wuful nam tiza ngla wəi muri di wulfu nam tiza kyam wəi, kibaku su tara buzu tini ma adiwəi, kuhi tinda cha ganga lar kulima martabar ni jah mbuzi jaəi dhaɓui val jada mbizi vutu laiti ala kibaku wa ah ah adi yata iyawei jin ndi darajar kibaku yanda tizi daraja kibaku ma jada wula pu kir kuli jima sutuntara kibaku kibaku kar wa adiwəi kakaryar san duku mur chil nyar kibakuni ala wazar muri kamur chilai ma murta chul wai, mu rabaita ka kakadu tunda wazar ja kwa makaranta, dardiya iya makaranta wai, rubaimai ma saka tizi si yakwa makaranta, tidar siya kwa islamiya, waza naan gir si ya klan kakaduni mu gir kiti kakaduni kasa karamu yare ni girta chili agri furaye darta chi su dar kumai yidau kum ni ah gata hapur kum ni eh girta hapur kum ni madar yu tinye kwa yar vua kum yidau? Ga kwa yar vua kur sa ahani, madar yu tinye kwa yar vua sani ah ani kumni nda hani, madar madar yu tinya vua pur yimi dar bara yimi ah gata pur yimi ni yimi amma mada kyi yimi akwa nyar vua kasa, taga kah lar akwa nya vua kah lar ka nya kibaku ma darda bara ɗuva kwa nyar vua, ghalar kwa nyar kibaku aga hapur ɗuvu diya ngir kah ɗuvu wa, nda ɗuvu sa hani akwa nyar kibaku, sukwarye, sukwar madar kah sukwar ka nyar vua, aga kadar kwa nyar kibaku, yo ga bui kakal kibaku kenan